Gori kasia jorano naima jontro. Kaisa jora no gonta minute tei second bai naijakgo. Gori ni kainui jaat tongo jemon analog tei gigital gori. Analog gori khai kiting tei bi ek ni simi baroh jora dag tongo. O dag ni kaitham juda juda yak tongo abo rok wngkha gonta minute tei second ni yak. Digital gorio khai kaisa circuit tongo. O gori o khe gonta munute tei second no digit ba lombor bai phunukjago. Sal kaisa o chobbish gonta tongo gonta kaisa o sait minute tei ek minute o sait second. Tabuk ni jugo atomic gori bo manthokgo.